Bleu ciel ndraiky koleran'ny ranomasigny, koleran'ny lagnitry, avy akeo am'zay le kolera le bleu ciel mampa- mampalalaka, avy ake mampahazava karaha tany le olo le magnamboatra tragno regny igny matetika agnatin'le tragno mba hampahazava le tragno avy ake karaha hoe mampalalaka izy atao kolera bleu ciel.